نجيب فواكه مقطعة من البراد ونخليها ببطن دولكه مال خلط مال العصير ونظل نخلطو وبعدين نصبو بكلاصات ونخلينو بل براد لحد ما يجمد وبعدين نطلعو ونبدي ناكلو بل المعلقة.